Kamana kawaniyán la tasí kin putlaw, kin tijia, kin tajia aná ni ktlawán ni, ni tu xkaxlanit makasá, wek katujún katlawanti, ni tu xkaxlanit tijia, kasi kalalawá xmá tijia, pero chi kaxtlawakajá, chi lán chixla lan, lipaxaw aná ni klaktlawaná nak tijia, laklán kaxtlawakanit wanamá tapaxawit, mas porque axila, kaxtlawa y kaxlanit, lamara lipaxaw , watiyá.

Kamani kawinayan akit tukit kgalhi nak kin kuxmun kin kuxmun kin kgalhi ti kit kmakinit nak kin kuxmun witikin kamakgapaxawanitan mas e kakiltamaku kin papajkan dios, lata kin kimaxkinit kiskgatan kin kamanan akit klipaxaw katsi ki ayudartlawanit snun kimagtayanit tapaxawit, y kimaxkinit este mas tapaxawit porque kimaxkinit kinkamanan laktlan tapuwan takgalhi la akit lakpuwan akit chu kalilima y chu talakapastaknan kiskgatan nema kakgakgalhi nikkalimapakgsinit tuni tlan akit tu lan kamapakgsinit kin kamanan y chu tamana y kit pus kpaxawa klama katalama kaxila kin skgatan kin kamanan laktlan tapuwan takgalhi y nachuna kin papa dios kit mas kilchanima chaliyan porque wa kimakgtayanit, kit todo kin kamanan y watiya.

Kamani kawaniyan ti nama tapaxkgatnit nila niwayanputun porque tapaxkgatnit ni pat mawiya tu cha'lawa xla ni tsinksa porque xla tatatla nakx xpokgo tatatla nitu waputun ni tlan katsan medio slijwanan kgalhkgowankan niwaputun ni tsinksa como wix xa tse pat tlawaniya skija kgela mis skgata ak pat tlawaniya ama kawani ka pat muniya pat lakgatawilawa kawat kanaktsu kawat akxilhpat ni wata lata wa lhtuj walini kawat pala waputuna ama ni tlan porque xla ni ama wa porque xla tatatla xla ni tlan katsama la chi wankan nama, kakatlawani nama ama xa suero ka wix katlawa lata wan nama ama lhuwa cristianos wix kakatlawani suero kamaxki miskgata pero tlan skijakgela katlawani nama xaspuyujun, spuyujun xla kgawit kastilhwa maxtu min kgawit tos ama min kgawit skawawa min skitit tina kamaskgokge, tina kawalini matsat spuyuj namuya nak palhka un cuadrado katlawa kamuni pala waputun namaxkiya y chi pala niwaputun a fuerza nikamaxki xa nawayan lakgasut ama napasalhla y para akxila latiya pus pat putsaniya chi ana ni pat nalipina xlakata natamakgsanikana miskgata. Watiya.

Kamani kawaniyán kit klakgati radio tsu kwali ktsu ki radio ktlakgnan jkgaxmata tujkgaxmatputun la tlakgnama nikinkgaxkuli nikimakgasitsi o kan kin katukuxtu klin ktsu ki radio tlakgnama jkuxtuma klama kinkatukuxtu klinit kit tsu kilitlakgni ana ktlakgnan lipaxaw jkatsi pus kgaxmatma tsu kilitlakgni chu chukklama chu klakgati klama kpaxawa nila jkatsan akxni nilaj katsan, akxni lajkatsan nik ktlakgnan pero siempre klakgati kilitlakgni. Watiya.

Kamá ni kawaniyán namá ti takgalhinán ti kamakgtakgalha porque wipartera xwipartera nama xla kgaklhxilhtapuwilí kgati nu xamana [kujukán] kgati yu xamana ama lakgán xta takglha para nisipanima amá xakgpá lixux lixapan amá chatanú xapartera ama xapa ampaxaná ampaxalá ampa amá trani ama paxatá ti tlakgalhinán amá xapa lakgaxpán kgolo muxpumakán lakata akgsnatex xlapata nanisipaniman aná nisipanimaxa wati komo palatatsu wema amá amá este tatatlha amá tlakgawanaskgata nak makgas partera xanatsuná prepara nalita ama [...] nama ti takgatlhinán chu nama xtakgata kgati lakgatlhinán watiyá.

Pus ki kamán kawaniyán pituk makglakastilh ya kilita ananú namá chi langalikanyán kin kgajaw namatlanit wanikán tumaskawawin analiknik tan ktamakgnú kiliwán talakgmati nak namá wanikán kin pumaki tikumas awat xakatani axtak nanajín kin tawá pukgilhti wayuma tukilhkgoma tukut kaxtajma akit skitit anak makki wakganak makkina o ktamawaní taxtu xali wa xtilan oksu xali wa pakxni nalikgan kokgochi makgtum pus anán matli y ne amá chilhkgataxpupus aktsú kamawati lhakatsuntí porke tapala ax nanán niwa kganwakgo lakgapalan chuna naná watiyá.

Kaman kawaniyán akxni titaktsú kuxa kwanit para tu ni chunak tlawalh kgalhtilh kinsé ama kinkilhtulasa o para tlaksmalakgstu kinantutni tlakgspun lunlakgsasa akit chak chipaki makgán talhmán maki akgxakga porke sipán ki alhxaka kinana nixki ninilh kimakgasnutmit y este pus ktasa watiya kimaski siti tuku nak tlawa ni wi kin tata ni wi tiku natiku nak wili akgawa chu xkinka tlawayá kinsé pero pus na nama pakgsinán niti mas watiyá xun pakga

Xtalhkamani kawaniyan xtalhakganan makgasa laktsukaman nema xta'an skuela ni a xtatlawa xla xlhakgatkan nama xkatlawanikan xkaxtokgonikan kamakan kalalawa xtalhakgankan witi tlawanikanit nama xla tarankga, tarankga xakgluj ni ix Laktsu, laktsu lakstumajan wata lata tlawanikan tsuj xtalhakgan tanpulaj kitsinikan ix lhakgat tankitspilinikan watiya wa makgxpanu tsux salala xmorralh alha skuela akatunu maxkikan lonche ni katunu nitu o katunu nitu xtumin lata xla alha ya' skuela tsutsumat o ktsu kgawasa chu nama makgasa xta'an liskuelas nikula natlawaya nitu tumin lata yat kapit skuela ni maxkipaka tumin pala wayanti o niwayanti wix pita por eso lhuwa niskgalaw nikula naskgalalana tsinksa, niwayanita, tsinksa paksananpat, wix pita nak skuela chuna nama. Watiya.

Kgama kawaniyan wana ta an tamakskuuja a la katunu wi ti an xilikana tamakglagaskin y hu kgatsi ni akchani tumin y makglakaskin y wi ti an xlikana ana maxkikan xtaskujut o skalalal ama makaltwakeka laklman xa naticun talipuhua iskgatakgan tawalil nak puxkalanankan laklman tamakaltawakel y axni na kgalhi xpuchalkgani ama an minskgata pala ni lakpuhuana ni tu puwana wix na paxawapat wix maxki li axkalala xkata na kgalhi xliwai tlan na anini chalituxama natawila laxtsuxkaman xla ni ama akxtakajnan minskgata xla kgalhi xliwai malhakgegan xkaman wata le an makappitsi ama ne ma tahal lhuwa wi ti makglakgaskin wa ma lialh chunanama akit kuan lipaxao akxni minskgata kgalhi xliwai makgaltawekge lilakgapusta nema ni taskalalalh ni ka makgaltawakgekga ni ka lipuwa xa tiku wa nama lilakgaputsa nema kaltawakgal minskgata tataxtucha la xlakpuwana nili lakgaputsa snun lipuwampat ana nikuwilacha, nikulalamacha lakgalhamana min kamanan mas kgalhia cha kao chalhuwa wak nak min kuxmun takuyana chunanama watiya.

Kamana kawaniyán, Namachi takgachiwin ne ma chi wi, namá makasá ni ix wi, ni ixwi namá, nikulá chi na chiwinana, alakatunu ka kilhtamakú ni lá, juu chi wi já namá takgachiwín xnitá tachiwinanputana, mnkamanan tla tachiwinana o wa tatachiwina la mara mas tlan, lipaxaw porque pula para al makat nikulá natachiwinana, pus lilakaputsa nikatsiya la lamachá y chí mintakachiwin na waniyán miskata tlan lama pus lipaxaw katsitá xni tachiwinnanputuna tachiwinana kalhtimachán miskata, wanama lipaxaw, watiyá.

Kaman kawaniyán namá laktsukaman ne ma kawanimaka ixpukgalhtawakgakán, aki kmatlaní, kmatlaní kalakawanikán kawanimaka kawanimaka tuchuná, ixlakakan, lakata chali tuxama tlan natataxtú, porque para ni kawanikán, nikulá tlán nataxtú, niwanimaka, nikatsima, akit kilakata tlán, snuni tlán paxkat likatsini la ka wanikán, lakata natakatsiní tu tlan niwatá akskalatamalh´namá ne ni kawanikán latalhtatanit lama ni katsí, nimalakastakuanimaka namá laktsukaman kawanimaka kamalakastakuanimaka lxakata na taxtuyachá tlán, chali tuxama xlakata ama tu wanimaka, niti mas xlakata, watiyá.

Kaman kgawaniyan tu akit kliskuja nak katukuxto (chichi tasama) akit chan kilaktsupin, kin paklcha, kin tukurupin chan kuxi, lakguikuxtuwan ki lkajne kin chapawat. xpuyumi chan kin kgalppuxam nama kgalpuxam wanikan na likgucho xpuyumi xtaltse kalalh katawi, chan ki axhus, chan nama ama cebolla mantakjua wak chan y glakgati lakxuxtu kchanambara akxi akit ni tu klawama kiaxtaka kgalha kit akxila kin tachanan kalakgpulhuma pala ni la kuxtu kgalakpulhuma ka lan tlawama chi xlakata lan na tataya la akit lakgati chu nama klilama

Kamak kawaniyán tuk tlawalh kgotán kgotán ta kilhk mi ma se lokna ma kwaye tlawalhkiliway kama wix kinpuyu kin chawilá kintajná kinchichí amá wilh kama wekg kgolh akxilh mak kiltanak katalktilh kuchu kga nak kgolh ka kilhchik kintanat mawilh tlawá nexiwalh como lokgtlan mole xchaw xachichi mawilh tsukintanat wayakgolh kintanat kgalhakakinikinapa kgalhtawakan tsustapu kganit kganit [...] kilhakgolh kimakgalhin nak aktsu kin tumin akxilh 'talilh nama amá wanikán xataluk lestapu tlawakálh chu chatunu mapupi kutmatsat tsililh kilpin wanikán namá laktsúpi tlawalh tachu nachaw muxkin chow kwax smalakganama chi skumak tlawax kincafé kwayau kinwak mawikgiakgoló kipuwiltini wayaw limakxtu tambaralipaxaw limakxtum kinchichí na tatsinswanapajá kixtila nakgatsismanapaja takgnatatawalhtataparaya chu tatchujma tsiswalh watiyá

Kamanit kawaniyán tukuya tukuya limanik klakgati akit klakgati mokgokgo este naranjada klakgati spukgokgo o xtakni nala pinini chu nama klakgati limanin kgatulimaniná para tlawá aktsu meakgxtakga pamaninakutuna puchilakgatiya color lakgla nama color nama chi limani chu chu makglakati watiyá

Kaman kawaniyan ti amakalaklhkayawakan tina natakatsi tiamatapamapakgsinan najkinpulataman ankamamakxtumikan, amakakamamakxtumikan cristianos antamakxtumiya wakga akin cristianos antamakxtumiya xlakata ama kgaxmata tiku an wana tilipuwaniya wa aman wana akin an wana xlakata wa kalitayalh y para ama ni xa ne mata chi mas ama kgalhi xa nema ta mas kgalhilh cristianos tamapakuwilh wa ama amalitaya y nema tsankganilh ni wa chu nama kalaklhkayawakan ti tantantamapakgsinan je'e por eso kakamamakxtumikan wakga cristianos ana ni wix lapat chuna nama. Watiya.

Kamani kawaniyan la nama akxni tlawakan min puchow. Wanikan nama chama ninin, akxni pattlawaya min puchow nama ka'kan matluk pachakan wanikan slajni tlawakan chi xa puchow ana chi tlapakan patmawaliya chi milipakgalhtin laktsu kaman pala kgalhiya laktsukaman wa tamantamakgtayayan natawalimana ix laxixkan tatachiman anatalayana natalakaskuyunamana, lipaxaw katalayat laktsuminkaman tlawapat min puchow chanit ninin, taskin nama taman tamapankganan tamantatasani chi nin xlak'an, tamakamana ix kuetejkan nama tamapankganan pattasaniya chi mi nin akxni walikgo, lakaskuyunana, skgoyonana lamala lipaxaw tlawapat tu patwaliwa milipakgalhtin. Watiya.

Kawaniya nema tachiwín nema nikulá lakgatiya anani lakgachipini nita lakgapasni u ni lakgatiya. Wekg tlan pala wintalakgapasni lakatsú y para ni lakapachipiniya pus wekg tlan o mas [...] lipaxaw lakgachipina wi lakgalakapasni kachiwinankán na ni akpakxankán ni tu ku untan lipaxaklatak wana ma tlan snun ni la wanipan watiyá.

Kan kawaniyán jae kit kgalhí kin kitstankanin kin kitstankanín kawaní kakalhí ki xtilan , kin puyu, kixtilan, kinchawilá, chat kinchawilá, malakatinán lakata na putaxtú xa skkatán kmalhuwiputun mas porque kalakgatí, pero nachú kuentajma kalhí kin chcichí kalhi kin chichinín kamawí chaliyán akxni kuayama nachu latakaminit kin chichí, kin kistankannin porque tatsinksmmana .natatsinksa, natakalhpuwán tu kuama tukuama, tukuama chu kalipuxikinima para ki sarten katawayán kamuni xchaukán katlawaní este xtulangakán xlá skitit tulangachau katlawaní kalakchulajuní nak, kalixikiní aná ni ktsilinanit, amá tulagachau wanikan xla skitit lakata natakgalhkasa kin chichí ne ama an tlakatnan alakatunu, chu kalikalhí kitsistankanín, niklakatí katlakatnalh alakatunu, wali kyawanit kklakatí watiyá.